יא, ס'איז עטיש. ווייל מ'קען זעהן דורך דעם וויאזוי א מענטשנס מח פירט אים. און א מענטש קען ווערן אויסגעהיילט דורך דעם וויאזוי ער טראכט, און וויאזוי זיין מח זאגט אים.